Ao we fue osura wopɛɛ a wati dɛso o dɛna a o we webun wa ati pɛ, wopɛɛ to bn ma nɛ a o dari, wati, wopɛɛ o piria domɛ, warima hinbio, warima tina a o wemu, oyi wa webun tuwi to mu dario a